Ñy toetsy ny ñ'andro a Pôritigaly añe: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro mediterané, añatin'io ao misy ñy fahavaratse mafana, misy koa ñy nintsy milamindamy, añatiny fahavarats'io ao mafana ñ'andro, maiky ñy tane, tsy misy ñy ora, aminy ñy nintsy, manintsy ñ'amindrozy añy, misy ñy lanezy, manahakan'izay ñy fisiany ñ'ora manday nintsy.